يكون واسع مليان ، بالضوء أحب إنه يكون في حديقة صغيرة، مليانة زهور، إقدر، أقضي فيها وقت ممتع. الغرف تكون مفتوحة مع مطبخ حديث لأنني أحب الطبخ وأجرب صفات جديدة. كمان أريد غرفة معيشة مريحة فيها كنبة كبيرة وتلفزيون عشان أقظي وقت مع الأهل.